Ndee moom mu ngi koo <noise> utiliser noonu la ko mun a def <noise> waaw, comme ni ngay def sa loxo yi nga bugg a def def <noise> moom tamit day bugg a def def. Nga bugg a yëkkati sa loxo nga yëkkati ko moom tamit day bugg a yëkkati laafam yëkkati laafam, bugg koo wàcce mu wàcce, boo yéegee buggoo ko mooy ñëw ci moom <noise> jege na. <noise>